اكتر هواية بالنسبالي مفضلة هي هواية الميك اب احب اعمل مكياج كده اجيب اخواتي واقعدهم اخواتي البنات وافضل ارسم في عينيهم وافضل اعمل لهم مكياج كتير وافضل احط لهم في الالوان واجرب وامسح واغير اللوك واعمل مرة واثنين وثلاثة.